Maro ah ny sakafo manatsara fitadidiana sy fifantohana anisan'izany ah ny hazan-dranomasina rehetra ohatra ny thon, ny kapitaina, ny soisoy ah, ny lily ah, de akoatran'izay koa nefa ny voamboan-javatra ohatra ny voanjo ny sesame.